أقول ليكم عجبني هذا السؤال: شلون تعتقدين إن أصدقاءش يوصفونش حق الغير؟ طبعاً أني عندي واجد واجد أصدقاء، يعني أتعرف على ناس واجد، أروح الشغل أ- يوديني أماكن مختلفة، أماكن ما رحتها من قبل. فأتعرف على نوعيات مختلفة جداً جداً من الناس، فكل- كل فريق يعني، كل مجموعة يشوفون صوب شوي مختلف مني. يعني في ناس أ- لازم انته تحترمها- تحترمهم أزيد، يعني ما تطيح معاهم الميانة. لكن في ناس غير تقدر تكون شوي بذيء مثلاً، أو ما تستحي، بس في ناس لازم تختشي ربك. أما إذا أني، طبعاً أعتقد إن كل مين بيقول عني إني إنسان يتكلم واجد، وبعد إني واجد أحب الفن، و إني أزيد شي إني وفية حق أصدقائي. هاذا أني الوفاء مالي ما يروح، اذا حصلت وفائي يعني انته محصل ليك كنز لازم ما تضيعه. أني عندي واجد أصدقاء فأضن ان كل واحد بيتحجى عني بصورة غير عن الثاني لأني شوي أختلف مع الناس المختلفين. مثلاً ربعي من الشغل على ربعي من المدرسة على ربعي من مثلاً المجال الفني لو أونلاين لو شي جديها. فيعني كل واحد يقول عني شي غير ما عندي جواب محدد واقعاً.